Mino tüü oll' minnäq planeedi pääle ja sääl naadaq ehitämä edimäst liina. A ma es saaq tuud tetäq, selle et ku ma sinnäq jõudsõ, sai ma teedäq, et sääl juba ommaq liinaq.